A coltua indiaña a l'é ciù che atro penso stabilio intorno a-i valoî da religion e da filosofia e defæti in India gh'emmo e reixe do buddismo e de l'induismo. E dapeu grande impotansa inta coltua indiaña a l'é dæta a-a famiggia ch'a vëgne consciderâ pròpio unn'unitæ coltuâ e de riferimento pe-e generaçioin.